Neme au mai so, na ndo ndo fain ia so na, fe busa ana nanoli lai telu nai faik esa dalek. Te busa ia bana ia, de dodolen na ta lo hatoli fa, de nai faik esa dalek fo fen nanoli lai bauk ka so na bi bi kada ana ta nafandelen fa, ta so na nasanggango henin, ma an ta pa'a nato fa.